Bo husiri hioko'i aarei ato'ato piteeraeea bo kato'ooarei soopu. Oo'ore a bisioea bisio boorii oo'ore soopu a itokopapita riirii- hareea barariabaa sisi'opitee haia bo ariabuu sisi'opitee. Bisio uka o iusuriba soopu, ee, uta'aha bo piri ori ii'aa oiraba a kukupita sisi'o'uihara. Ha oiraareha oo'ore bisio pita o riirii- harero soopu ee o sisi'opitee barariabaa sa eakapita tea- haa'ohe haia o ta'iripitee oo'ore bo piri haia oo'ore bo eesi oiraarei oo'ore bo ariabu kai bo apuarei apu keharo. Ha oore barai airari piro uka o riirii- haaboroo soopu eipaareha pirio bisio haaboroo bisio soopu'aea sa hoko- hareeu oo'ore bo tubiro bo ariabuarei. Oru are uka o riirii- haraiboroo airari bo iusu'oo ore soopu, itokopapita soopu bo ore'o'oo boorire bo ariabuae bo pitako bo apu sisi'opitee baraiabaa koi sa aripupita ekapita tea'oe sa eesi- haa'oe barariabaa aripupita oirau apupitee.